Allor, ci sono cibi che non sai cucinare? Molti non lo nascondo e nun m' vogl nascondere aret 'a 'na rispost, però m' piacess cucinà tutt cos. Ceh tipo la pizza al forno a legna è, p' me è 'na roba mondiale, però 'a ngarrà l'impasto e fà l'impasto è 'na roba che può sembrare tano scema, ma è 'na cosa da pazzi. Soprattutto con la cultura e lo studio che ci sta aret, cu la percentuale di acqua, di lievito, eccetera impressionante. Ma pur' riuscì 'a fa 'na pasta sfoglia, ceh 'a pasta sfoglia comm 'a faj? Ceh è impossibile. 'A mille foglie. Ceh so dolci che è impossibile 'a fa. Oppure riuscì 'a fa. Il sogno mio è sempre riuscito, mò può sembra' 'na scimità, però la cacio e pepe. Pecchè p' me la cacio e pepe, riuscì 'a fa 'na cacio e pepe è una delle opere più difficili, più complicate, proprj che è impossibil 'a dà fa. Pecchè <hesitation> riuscì 'a bilancià, nun fall venì acquarella acquarella, poj sì è complicatissimo. Però tipo 'na carbonara 'a sacc fa, pecchè ne ho fatte assaj. Poj c' stann altri piatti, comm t' poss dicere l'amatriciana 'A amatriciana, chell 'a sacc fà. Poi <hesitation> posso dire <hesitation> 'na pizza di scarole, ceh 'na pizza di scarole, ceh è follia riuscì 'a fa 'na pizza 'e scarole. Come la faceva mia nonna. Io prendo sempre in paragone mia nonna. Ij 'a sacc fa normale, però 'a vuless fa buon. Poi ci possono sta pure pasta al forn, sti cos accussì. Ma più che altro second me la parte più complicata della cucina è semp' 'a pasticceria. Pecchè riuscì 'a fa 'na mille foglie, ripeto, 'na 'nu pan di spagna buono, riuscì 'a fa, ch' ne sacc, 'na 'na red velvet. Ceh è assurdo riuscì 'a fa 'na cos 'e chest, riuscirle 'a impilà, 'a fa. Ceh ij, 'o sogn mij è veramente riuscì 'a fa quelle torte a quatt cinque piani che vedi solo in televisione. O che comunque quando cerchi di farla fa da qualcuno ti chiede 'nu banc 'e denare. Pecchè tenen esperienza eccetera. 'Nu babà, ceh comm' faj 'a fa 'nu babà? Ceh tu si pazz. Ceh p' me questo è, ij vorrei riuscire a fare la <hesitation> la <hesitation> pasticceria.